Kjin tkuya nima tjin tjin nima xi kuan tjiaba'eya tjin nima xi suse tjiaba'eya tjin nima xineya ku nda chine nga ninda kui najmíi ngat'a xu tjiuña nimá nindá ku tiba tkue chjabe ku k'ia ijin minchya nimande nimá xi kichjí minchyiya ku k'ia tjiajun chitka'e chjabe ku k'ia minchiyajó ku bichayare tsju ku minchyare jña ku s'ae 'yu batené kui najmí ku tuxi xuba nguije ku chine niñu fanchyuni tsanga mejeña nga niñu tako nindá ku k'ia fanchyú ku chine tsa najmíjiña xi chine kutsa tjinña kja'e tkuya tsa xuku yajóochi tjinde ku ja ma chjabejó k'ia ku k'ia xuku fanchyuju niñuñá ku k'ia bichunchyure nimá nda chine kikua kui nima ku tjianni nga nima xinende nga ma chine tiya xi'asa tukuacha chinetse xi ja kichjínde chjabe ku bichaya ku tuku kuacha taco ña'á fanchyú niñuña ku chine kutsa tjin nijmá ku k'ia chinet'ajo ku ndá chine nguisaya tsjuare sijen nguisa nima xine ijin aja nga ja kichjinde ku kjia chine kui najmíi kuacha ña'á